Kaman yek ma yek ma dla̱m a daniye, so ka̱ yisi lu ga̱ɓa niɗa wonti so illigonwo kume sa̱ hwti ten ilgwe ka nda zhilewu so wu ka yis ilgwe ka nda ga̱ɓa a daniwu so, so mi de ma̱ yis zapsi ilgonso a kusan ningo yare mago ɓa lami ni gilti ka don ma̱ po yis nami ie so. So mgaa pa <hesitation> iyaye jina̱n de se shige go so sa̱ nak yis kiɗi- kiɗisi so ama gem mo ninge ma̱ po yis ilgon agibi leso sai ko na̱m, na̱m na̱m ka̱n a ma̱ yisi, so yek laki ningo bi gyazi mago ɓa lamini gilti ke, ama yek nga ta yani yek palwi ko yek ɓa pali, so yek laki kullum kume ma̱ ɗa̱n wugo ma̱ lami ta̱n da̱nga dla̱mti bi gyazi kangwe bi gyazi a paki sowu don mil jina̱ niɗa wonti kaman na̱k jwe sa̱na doshti na mo sa̱na kopti anami sa̱ poya ilgon so ama ba̱sa dla̱m bi gyazi so to yenti na̱k gwisi ka̱n gyazi yek ma̱ mogaa ga̱ na̱n ta̱n balli ta̱n palli. biga̱na̱nte kan gwe ni da wu kume ma palliteddu mil jina̱n a tlinya na nali ma̱jwe na̱ nja nja nal mal niwu sa man kuti A mi mago ma man yisti ilgon ma man dla̱m ti ilgon mukli gwe de pa ba̱ ma̱n zopsi bi gon a kumiso, so yek laki yek ma̱ mbi wugo yek bi gyazi na palti ken gwe ɗe pawe a mbun wu suk kangwe depa we niwu so bi gyazi de bi ka̱n ma̱n bomti bi ka̱n ba̱ ma̱n bomti ka̱ so kume ka̱ zi gaa gwa de ka yisiwu to ama yek tulwi na̱k ninge yek bi gyazi wo yek ma̱na lamti ta̱n zaki so a gem ma̱ lami ta̱ bi gyazi sago don yek de bi ga̱na̱n amo bi ga̱na̱n wo ma̱ moni suk zopsi majwon so misi kan mus zopsi ma̱jwon yilted ka̱ lu gon yek ma da̱n suksi gwe sa kum bi ga̱na̱n ko mo a ma̱ kunbi gwa sa̱n wu so, so ama yek bi pa̱lati na lamti ta̱ gillini bi gyazi ka yek laki ninga̱n go ma̱ kan wide lugwe ma̱mo suk yilkeni jina̱n wu bi gyazi ka̱n ma tla̱mi so ma̱po lamide ta̱n tan tan dla̱m bi zil khul so ko kuma bi pa̱lati so ama seko bi gyazi ka̱n ma̱ lami ta̱n da̱nga dla̱mti kangwe depa we ma ma̱sa̱ni so wu suk kangwe mil jina̱n a tli asa mbiwu don ningo kume kume ma̱ yeni go. Ɓal ka̱ gwe depa we mil jina̱n niɗa wonti jwe depawe sa̱ kun bi gyazi nami kam abi sa man balla̱ti so, namo sakumi so pamma ana miwo sa̱ kumi a ba̱sa man balla̱tisi so na̱k kangwe depa a dla̱mwu so yek laki ma̱na lamti ta̱ bi gyazi palte na̱k gwe depa we ni tun teɗɗu don teɗisigo ai ba̱ ma̱n za̱t jina̱n wo ai ba̱sa̱ ba̱sa̱ dla̱ma̱n bi ilgon dabam se ko be gyazi so ama mo ma̱ tli teɗɗu yek ma̱na lamti ta̱n zak bi gyazi se bi ziy kul, se bi pa̱lati, to kaga bi pa̱lati suk bi zil kullu a ta̱lani ka̱lugwe ɗe ma̱ lamiwu so, so kume ma̱ zaki yek bi gyazi gilini ka̱wu go to yek cwiwo na̱n ɗa ka̱lu lishti so, a ba̱ niɗa a deɓalso seko a gibboo, so a gibboo go yekɗe lugwe ka koye bi gyazi yen gwa yek ɗe ilgwe koye bi gyazi milgwa, suk yeke suk modli jwa ko suk kili gwa so mus ka̱li ka̱n kambi so bi zil kullo kume sa̱li ka̱lu lishti wu sa man mbiti bi pa̱lati kume sa̱li ka̱lu lishti wu sa ma̱n mbiti so ama bi ga̱na̱n wu bi ga̱na̱nwu gem ngetli ka̱n nini ta̱n palla̱nni ta̱n ɓo duba lugwe depawe ma̱n ma ngeti wu, yek laki yek ma̱, na̱n ma ngeti bi ga̱na̱ miye yek laki se bi zil kul ka̱n ma̱ na̱mma lamtiye. Yek laki de se bi pa̱lati ka̱n ama̱ dla̱ma̱n suk yilkeni jina̱n ye, yek laki ɗe ka mo a galu suk yilke gwa a bi ka hwid bi gyazi so se bi zil kul ko kume bi pa̱lati ye, so yekka laki yare a gilka kekka laki bisi a gilka a̱ so, to mo ilgwe ma̱na ngeti go bi bisi gilka̱ so, so a gem kume biwu gilka̱ go ma̱po yis ilgwe ma mbiwuso, so yek laki kume duk lugwe ma da̱nwu kume suk yilkeni jina̱n wu bi gyazi ga̱na̱n ka̱n ma̱na dla̱mti, ta̱ niɗa̱ɗe bi ga̱ na̱n kan ma̱na dla̱mti ko ta̱ ma̱lgon te suɗi so ta yisi yilgwe ma̱na ɗla̱mti ilgwe ka̱na dla̱mtiwu so, ko ta̱ wulti ka̱n ka wul ka so ma wulka na̱ bi ga̱na̱n ko ta̱ wulti ka̱n ma wul ilgon ma wulka na bi ga̱na̱n, so a duk lugwe ko ma suk yilke gwawu ngetii ka̱n ta̱k hwit bi gwa gwe ta kumi, so hwit bi pa̱lati so, hwit bi zil kul so kume ka̱ hwit gwi so to kaga ilgwe ma̱na̱nma lamti si bi ga̱na̱mi wo a gilisi ka̱so so ama kume ma̱ hwi yilkeni jina̱n gem ta̱n dloka̱ma̱nni tem bi ga̱na̱nso cwo bisi a man giltika a kume biis gilka̱wu na̱ggwe a dla̱m teddawo so bisi gilka̱wu cwo mapo mbiso so a iyaye jina̱n so kangwe depa wo sa̱ tligo yek ɗe bisi ka̱n sa̱ yisi bi ga̱na̱min ka̱ yisi yekka̱n sa̱ mbokini an dani so ama mo ningo ma̱na̱n ma ngeti ma̱ɓa yeni go hallewul sha ka̱n ta̱k dla̱m bi gwa kam wul shaka̱nni. So ama bi ni wul shaso gin ka̱ tulwi gwe depawe ngetli ka̱n ta̱k yis be gwawu <noise> ngetli ka̱n tak dla̱l ten bi gwa kume ka̱ dla̱l ten bi gwawu duk lugwe ka̱yen yilka gwawu so ka manid hwit bi gwa, so zopsi ilgon ka̱n ka̱ yeni, ko kuma woni yanayi gon ta̱ te gibi man so kaman yilla̱t gwasi na̱ bi gwaka̱n ka man da̱nti sukti <noise> a ka̱ shila̱n a ka̱ dla̱m ilgwe depawe yeke, a ka̱ dla̱m ilgwe ɗepawe a yilla̱ kiwu, aka̱ dla̱m ilgwe depawe a ta̱mi kiwu ko ma̱lgon a yisi so ki delap jwu ka̱na dlamti so ma̱lgon a mani ki zi be se ka̱li ten gepe ka̱lu gonso aa ka man da̱nti aka̱ dla̱m ilgwa ka̱n ka̱ mbala̱n, don mala̱n a yis ilgwe ka̱na dla̱mtiwu so, ama muddin kume bi gyazi pakiwu to ca kume ka dla̱m wullu cwo se ka̱ dla̱mi a mbala̱n yisi, se ka̱ dla̱mi a mbala̱m yisi, se ka̱ dla̱mi a mbala̱n kumi so ama kume ka̱ ngip bi gwaka̱n wu so ilgon a kanki gaa so a ba̱ ilgon a hwotkiso mus bisi wo ka̱ yisi ka̱ yisi yek a yisi ta̱ yisi yek ka̱ yisi so ka man motgwaka̱n a ka̱ dla̱m ilgwe ka man dla̱mtiwu ko ta̱ ka̱ mbala̱m, ko ta̱ mbala̱n de na̱mi ka̱n ka man dla̱mti bi gwaka̱n ka̱li so yek laki na̱k nin go ma̱na̱nma lamti ta̱ bi gyazi ta̱n pallini ta̱n pallini ɗem ɗem na̱k gwe depawe ma̱n zit jina̱n mbokini andani wu, so ɗe da mana̱n ma kopti nuwu da ko dena̱m ilgon aɓo gilinika ka̱ bi gyazi so Ko ilgon a gilini ka̱so to ama yek ma̱ na̱n ma zaktika, so kume ma̱ zaki kuwa lallai a zaka̱nni, a kume ma̱ zakiso a zaka̱nniso mil jina̱n man sa ma̱sa̱ni so don kume gil lu ciwo gilwi to ama tan pa̱la̱n kangwe de pa ma pa̱liwu ta bi gyazi go ba̱n hwula̱n na naliso, kume hal ma hwula̱n na̱bi gyazi wu ciwo go gaskiya ma mana̱n hwulti na̱ ko yekke ga̱na̱n to ama bi gyazi go ngetti ka̱n nini ta̱n yisini ta̱n ngiɓini ta̱n mboki an jwa jina̱n dani, ta̱n mboki an yelke yilkeni jina̱n dani, yelkeni de sa̱ni dlenti, suk jwe ni jna, suk jwe ma̱ ma̱n suksiwu ba̱n nge so ba̱n nge dani so kuma ka̱ maniwu dla̱tl yeke gwate ta̱k mbokit anda ni hwohwo wani ga̱ngo nu ka̱n a dla̱m so ga̱n go na̱k ge ka̱n ga̱ngo na̱k ge ka̱n koda koda ta̱ ta gitli ki ba̱ hwotkiso ama mbokin anda ni kangwe ta yisi wu, a ka̱ hwit gemi kangwe depa ta yisiwu kume tik na nge timau to kopti ɗem ɗem kume bi gyazi ka̱n ta nge mau kopti ɗem ɗem kume ka̱ kopti ɗem ɗem wu so tayisi ɗe <hesitation> aa bi gyazi wu co ka̱lu gon co a yilla̱nni, kume a yilla̱n a lubi so gwa a ma̱ mo suk yelke gini te dlentika ka̱lu gon, so ta̱ yisa̱n wu ya yis tiwu so ma dla̱m bi gyazi ga̱ na̱n akɛ yeni wo ma̱ mowi yelkeni kau ma̱ni, so don kume ka̱na la̱d ɗa̱nka̱ go kayen kume ka̱na mot suk mbala̱m ka̱na mot suk mbala̱n Kokko, kokko, kokko na gwais kokko na̱ bi si gwasi kokko na̱ bisi gwasi to kiwo ka̱li yek ka̱ lak mo suk yolke gwa ka̱lu gonka dlenti eni kiwo ka̱ man bisi a to ba̱ta̱ maniso, so nika̱n kada̱n sukti a ka̱ kum ilgwe depawe ka̱ lami suk yilkeni ju giwi, so ma man da̱nti sukti ata̱ kumga̱s ni ka̱n ba̱nga̱ na̱n niwu gwi, yek na citci na ka ba̱n gana̱n na̱k ninye aa yek na pa̱t ka̱ ba̱n ga̱na̱n na̱k ningeye yek- yek ɗe gwe ɓo niɗa ka ba̱n ga̱na̱n so gwe so ka ma nit hwiti, kak miciwo illa̱n wu ciwo ɓo nini ɗa̱ so na̱k ga̱n wu ciwo na̱k ga̱n ka̱n yi, illa̱n wu ciwo na̱kan gwe ka zaki go hal na̱n nuka̱n yi ni ka̱n, ma pa̱nni a ma̱ la̱ka̱mi gwi, ni ka̱n kapi aka̱ la̱ka̱ mi gwi so aka̱ yeniwo ka̱na ta dla̱mti, ka̱ na ta dla̱mti ama mbala̱n niɗa sana yen ti gwaka̱n, so sa da̱ nga tlat ilgon gwe ba̱sa̱, yisi sowu, sa wule asa ma̱je go bi nsi ɗa simau ase timago ma̱n bi ka̱n de zam miwo ama̱ kunti ten dla̱mti bi zil ku ko kuma a kurkumti ten ten dla̱mti bi pa̱latiwu ase tima go ba̱n nitɗa, tima go yare niɗɗa aa to nik nika̱n ta̱ mbi gwi nika̱n ta̱pi bi ta̱ ma̱sni so gwi.